حالياً أعمل على مشروع تطوير تطبيق, وهذا المشروع يساعد الكثير من الناس في تنظيم أوقاتهم بشكل كبير جداً, ومتحمس لأنه يعالج مشكلة يعاني منها الكثيرين, وكمان أحب فكرة تحسين جودة حياة الناس <hesitation> كثيراً, وهذا شئ أطمح أنشأه هذي الفترة.